De fomba fanomanako ny fandaniana ataoko agnatin'ny ray volana zany, voalohany aho tokony manao budgetisation, soratako aby zany zay raha madinidiniky ilaiko agnatin'igny volana igny de tokony ho haiko koa hoe zao gny vola miboaky amiko am'ty volana ty de zao vola ambiny de manomana vola koa zany aho mipetsaky egny avao laha ohatsy hoe misy raha tampoky na sagnatria an'zay misy loza tampoky tsy nampoiziko de mba igny avao miala mba tsy de tena hoe tampoky be am'le fanagnam-bolako le raha militry. <noise>